दन्त ब्रस के इस्तमाल दातन मसूडन और जीव के। साप करे खातिर कैल जाईच्छे इस मुख्य रूप से स्वज्टा। बनाई रखे के एक अहम हिस्सा चे दातन के ब्रस करे। के प्लाक और बैटेरिया हटे चे जेकर स दातन की सडन। और मसूडन की बिवारी से बचाय सके चे आम तोर पे। दन्त ब्रस का इस्तमाल दन्त मनजन के साथ करे जाईच्छे।